No ütlemiq noq ausahe vällä – sortsõ ma hindä jalaq ette ei kujotaq. Mino kihäkujoga nuuq ei lääq mitte kuigimuudu. Nii et mul lihtsält jääski üle valliq õnnõ naaq, teksapüksiq.